ان الحاجه الي انت مترضهاش علي نفسك مترضهاش علي غيرك-عشان دي حاجه مهمه جدا-ناس كتير جدا <noise> بقت بتعملها في الفتره دي-انها ممكن تأذي الي قدامها بحاجه-هي مش هترضاها علي نفسها-مش هتبقي حبه انها في يوم من الايام انها تحصل فيها-او مش هتعرف-انها تستحملها-بس في نفس الوقت بتعملهت في الشخص الي قدامها عادي جدا ومبتكونش شايفه انها عملت حاجه غلط